Misy tokoa rolahy ñy biby lava afaky mandeha aa añabo rano: -Manahaky anizay ñy biby lava mandeha an-drano reñy. afaky mandeha andrano i. noho ny ñy fisiany ñy tombony noho ñy hery ahafahany mikisaky amy rano ;manahaky anizay koa ñy biby malinidinike. <shushes> mandeha ambony rano. <shushes> fa misy tombony ko'ey no helany. afaky mikisaky añabo rano zay.